A tsy voatery a lôka fogna biby miegna agnatina rano fa misy karazagna biby koa a dia miegna agnatina rano, ohatra zô le sokatra an, dia a radaka boka an, dia horita an, dia oragna an, dia rosa an..